Eh, technol- eh, the- I think see the armed forces, to me how they’re putting eh- bringing new bombs and new ships- battleships and then they’re even advancing some nuclear things. That, to me is, eh, very bad. Makes you very, very sad. And I think it’s technology we could put money to better things like starving people, eh, people that’s getting- no got hooses. Things like that, you know? I think it’s just a waste. Just a waste. But I understand, eh, th- th- what they’re trying to say but I also think nah. It’s no worth it. Why s- spend money on these expensive bombs and weapons? It’s just, to me, it’s just pathetic. Totally pathetic. [inc] life should be peace, harmony and I- d-it’s just- it just- it makes you depressed when you think aboot a’ these things. Very much so. Eh, aye. Very sad.